Bines dibi kaa qurtumi hiitein amo bines dibi kaa bisan kas ish kam fa yenan nyaacha. ropia yani <hesitation> wonii aki nyaacha tok won suni won sun wonia wo ak wokalla jirt